Asshuqul hanal rede ana shifta fi hayati, wa ejabni bilen wa ma ban sa da hubas al mara al dauwarta ba khuda di, waqit ba khuda di ihtimama be ni, gabul ma azzauwaja ke wa yom ta le baʼadal zauwajta da, da bas akhbar shai ana hub ana fi hayati ke ligita wa shifta wa.